Misy karazany roa ny fomba fandrahoiko akoho: voalohany amin'izany ny akoho rony izany hoe alaina rony ilay akoho, faharoa manarak'izay ilay akoho afangaro amin'ny hena hafa ohatra hoe henan-kisoa de atao saosy izy amin'izay fotoana izay.